A kwu íyì mi nyì éyi mò mòndò, ɔnu úwù mí lá ɛ̀fyì úwù èshêsì, kyiya íŋgyì kènzé, mí zɔ̀ te, ùkpò è nyì mi éyi è mòlòtò. Ùkpò è nyì mi éyi è mòlòtò, gbá a kwu mi má kikyì ki ye mi è mivòmò. Then mi yítù te mɔnùmáwù a kwu kwɔ̀fyì úŋgwù èshêshì mìdù mi. Úŋgwù kikyì gbá ke vò mi mo, ɔ̀numáwù mɛ̀gá mǐ fyà eduwó. Mí fyà eduwó mô éyilámà ŋgwú mǐ fyà. Íŋgyì gbá a kwu èsyêshì, íyì gbà imi mí má te kwɔ̀fyì kwɔlɛ, a kwu kwɔ̀fyì úŋgwèshêshì i shi mi le.